Tejna cho zyn nli jwa'n mbesxa eskaler dis xtila' nabay, jwa'na par yapmena yapmen o lyamena, nzo jwa'n nzo jwa'n tij na nzo jwa'n laz jwa'n tija' jwa'n yiba' re le jwa'n mbay na nzo jwa'n <hesitation> mbay na nzo jwa'n ya jwa'n- jwa'n laz jwa'n ya' zebay, nzo jwa'n ya' nak biga' mbay na nzo jwa'n jwa'nn- jwa'n jwa'n- jwa'n jwa'n ya'na nak ya bduza jwa'na par yap men- yap men na lyamena' ze rziney mbay na, mbay na nzo jwa'n jwi'n mbay na nzo jwa'n na njwita nabay xe nak re jwa'n tij jwa'na nzo jwa'n na jwi'nta nkinxey yib nkinxey niney na nkexey yekney za zipa ndokeyza jwa'na par nchapmena liamena jwa'nata nak rzyn eskalera'.